<hesitation> نفرغ الثلاجة من الأغراض إللي فيها وكل شي فيها، وبعدين نمسح الرفوف بتاعتها كويس. خلوا ما هو مو ميه، وبعدين البجعة الصعبة نستخدم كربونات الصوديوم ونتأكد من تنظيف الأجزاء الجانبيه ومقابض التلاجة، وعشان يكون عندي كل شي نظيف.